na disiembre uyuslo nal lëꞌ minn zë sweter sdze minn porke nalc̲h̲o c̲h̲ak disiembre, ener, febrer, xc̲h̲oꞌb me xc̲h̲oꞌb me minn gu gial xtiꞌx me xkial minn, c̲h̲uꞌnn me daño or lëꞌ me xyiꞌd fe- ener, febrero, <noise> febrer xyiꞌd me xtiꞌx gial c̲h̲oꞌb c̲h̲oꞌb mec̲h̲o, minn lëꞌkga noꞌnda xbidz idib ña minn lo minn lëꞌ me xka xc̲h̲oꞌb, mars, bril, may, jun, mbidz xkëꞌ minn c̲h̲uslo c̲h̲uꞌnn mbizë këzë gon par ku pni ku, mnn kë dziꞌn, uloꞌbgiy minn këꞌka xtop xinis sia minn dziꞌn par lëꞌ pni lëꞌ gia lëꞌ minn kimbias gia, gia guslo, minn ku tiemb bidz, tiemb bidzga dzekna lëꞌ minn sia siama. <noise> gidgeꞌw gasma wen xiab nis, dele siama geꞌw, jun <noise> lëꞌ gia c̲h̲uslo per lëꞌ xigi al minn lëꞌ minn uguzëla pni par lëꞌ gunu xkaꞌña gia par lëꞌ gunu xc̲h̲oꞌb, <noise> giaꞌlyeꞌnna nlela xna ziꞌd- dzibzë jun, jul jul, agost, septiembre lëꞌ sti nal wen ziꞌdga porke lëꞌ gia guslokga stib, septiembre lëꞌ gia guslo per lëꞌ minn ic̲h̲ë xkial minn mbeꞌzëla, nlela xnazë ya ngëtsla, dola gial, septiembr, oktubrna lëꞌma kimbiaꞌsgala sti nal, <noise> sti nal ziꞌdgala <noise> nalc̲h̲o, nal nal ziꞌd lëꞌ minn c̲h̲uslokala lëꞌ minn xtopzëgala xenis, minn beꞌ c̲h̲ap c̲h̲ap sia c̲h̲ap lëꞌ minn diꞌl ndzëꞌ, porke ic̲h̲ol ic̲h̲ol giedz nak guꞌn ndzëꞌ siyc̲h̲olo nak guꞌn nal por ejemplo lad giy c̲h̲ak nal lëꞌ lad lad gët lad gidgeꞌw c̲h̲akga neꞌy galad xielola xguzë minn xguyaꞌzë minn. Xikosech minn chal octubre octubre lëꞌ skosech minn xc̲h̲aꞌzëla lad diꞌt ndzëꞌ <noise> lëꞌ diꞌl nal beꞌ c̲h̲ap minn sia, <noise> beꞌ c̲h̲ap minn <noise> ngëts ngëtszë xisia minn, yu minn c̲h̲apzëla minn ugu prond, minn c̲h̲ap xisia c̲h̲owzë sia lo na, lëꞌ diꞌl ndzëꞌna beꞌ, lëꞌ minn xtopzëla lëꞌ minn c̲h̲uꞌnnbila par gusloꞌka sti tsu sti pni, <noise> sti is. <noise>